Oyi va Suwɛde tun, benɛ ba ro mardi gara. Bun a benɛ ba mi cansan na ,ho suwɛd tn za wue we de ce'una li sani sona matete, maho fɛti nɛba lo la sɛn zan, li beso be ciba se matete.